He riyb'al wanma' re'en che qast b'la' nn kinraq nichaak re re naj, naj, jarpala' junaab' kinchuknek e kinraqt ne' nichaak re tujneel re jarpala' junaab', qas he qana' chan wet- am che'el he kik'ob wii', wet- am che'el kintujun wii', wet- am he netaq wa' kintujuj renejeel q'iij, y chila' kink'ob' wii', ela' qas riyb'al wanma' he b'ala' che jun chaak, e cha'neem rii' he k'o nichaak xaqara' kintyoxij b'ala' che k'o jun chaak rib'e, xa' q'alaj kinloq'oj rimal he k'ax he k'ax rijiyxiik jun jun chaak, renejeel chaak k'ax, renejeel qas k'ax xa' rimal la' he qaqjiyj che'el kipe wii' laj qe qasentab'o, che'el kipe wii' laj qameyaan, che'el kipe wii' renejeel le jab'ek chetaq qeen wa qaqb'an taj he k'ot kipe wii', xa' rimal la' rajawxiik qe qaloq'oj qachaak rajawxiik he qaqjiyij b'ala' che kaj kajto'taj wii', che qajb'in wii', che'el qaqsuk' wii' re qaqe qajiyij jun qachaak xa' kela' qalaq' jab'ek he chetaq qeen.